Tsäid um kõgõpäält musta tsäid, rohilist tsäid, valgõt tsäid. Sis um mitmõsugutsit hapnit verevit tsäie. Egälütel um uma maik muidoki ja no naid um lõpmaldaq hulk naid tsäie tegeligult, egäsugudsõq samblõtsäiq ja, ja puuvilätsäiq ja nii edesi.